खाणा सी जुडी सामान्य एलर्जी व्यस्को मा गिच्चा मा छाला होणु, खुजली, पित्ती एगजिमा और सूजन छन खाना सी होण वाली एलर्जी मा कभी कभी चक्कर औनू सांस फूलनू भी च। भोजन की मात्र मा अचानक से होण वाला परिवर्तन का वजे सी भी ह्वे सकदी।